أنا أفظل إنه إذا مثلا صار و- وعشت بجزيرة وحدي أو إضطريت إني أكون بجزيرة وحدي أكون وحدي ما أكون مع عدوي، لإنه عدوي بيزود <hesitation> الظغط النفسي وبيظايجني أكثر، وبيكون وجوده يسبب لي <hesitation> إكتئاب وعصبية أكثر، وما أجدر أفكر كيف أخرج من هذه الجزيرة.